Alura i üzei ënvece a cantu, a cantu ën primavera, a cantu ën manera diversa ën primavera u l'utugn, a sübiu a sübiu i merlu ad ezempi a sübiu, a fan sua cantilena, s'a sun ën amur a sübiu ën 'na manera, s'a sun pa ën amur a sübiu ën n'auta, a fan tüt so cinema e se no a sautu anche da 'na part e da l'auta cuntent cume dë Pascue